समुद्री जीव जैसे मछली वे गराह में बहुत जादा पानी के मात्रा होगे जैसे यानि की उसब के सरीर में नमी होगे जैसे एके चलते समुद्री भोजान जल्दी पक जैसे और जादा पका जादा देर तक पकावे जैसे इस सुखा रोबर जीसा हो जैसे एके चलते एकरा पकावे में जादा से जादा दस मिनुट के इस्तमाल <hesitation> के अंदर <hesitation> बनाये जाएला जरूरी मानाल जैसे आउ एकरा बनायेला कम से कम डिग्री फ़रण हाइट मतलब डिग्री सिल्सिस तके तप मान के प्रती इंच मुटाई के लिए जरूरी होगल छे।